Awawan ayeeɗa boo alatta goɗɗo kirkijo amma awala deena. Koh awala deena amma to'a andi koh haani, njorɗa be himeɓ jam, anatai harka himɓe, ajukkitai goɗɗo toh joɗan be komai.